Lanta yuyenme escuela yenduntu tutemenke unke namen ndukemen cancha futbol o basquet bol uñu uu tu tarea he ume tarea yivi yikue tukó yennun yenta kada na'a nuvé ñeme ñeme tu'ú nuu oñe tume'e dadavii nenun kénme kuen inka yenta kada me'en name nuku me'en, ihá nuyu tu'ú viko anra ñende naí, nai jan kuten nuu viko ho ñentutu viko ñoo nrojaté ndununka ndankada menié en men ni nidini'a pollo yenda ndiken nami'í, minu nike ndegua comida ye'e ujun nindevame cafe oñe'e tume yuu mexika ñe'e tume kenda ichi ndoaneñi ideme ihá.